Misy roa karazany a karazana saosy rehefa aho mikarakara hanina ampiasaiko am'zany: de misy saosy tômaty a de misy saosy pistasy. De rehefa za mampiasa saosy tômaty de ohatra za le magnano pomme frite iny de ataoko saosy tômaty, de rehefa ndraiky zaho magnano paty le paty am'vraky de ataoko saosy pistasy ampiasaiko.